wennm'r a gewinn spiel gewonne d'hatt gewinne d'hatt wann's viel Gald warrt d'hattim'r nehmi àn schon a mol a neijs Auto käufe weije des wiem'r hàn esch ìn de gìwesses alter un de Kìnder nàtirli jedem gahn àss sie plaisier kànn màche oder hebbs bezahle wie schonscht net kànn hàn wie die màche viellicht ins Ferie fàhre in a geuts Restaurant un denne drumerum ewe plaisier màche àu sch'glueb awer esch d'hatt's nieme verzähle àss esch so viel Gàld gewonnen hàb sch'glueb des paldem'r ender fer s'esch

minni greischt hoffnùng fer zükùnft esch àss unser jiengschte maidel bàl wìtter gsùnd esch dann mìttel janer hàmmr erfàhre ass'es brocht (cancer ) ùn mìt de chimio màcht's ebs schreklichs mìt ja des rìchtig minni greischt hoffnùng àss'es bìs ansjohr gsùnd esch ùn gsùnd bliet

(...) zehn Bèispieler vùn Fröje. Kùmme mr jetz nìt gràd in. Vìllicht fröje, wie i wohn ? ìm Elsàss. Ob i mìt vìel Litt noch Elsassisch redd. Ob i garn Elsassisch redd. Wàs kennt mr do noch fröje. Wàs dàdo fer Watter ìsch ìn (...). Schùnsch kùmmt mr jetz èigentli nix meh in... doch wàs i garn màch. Wàs i nìt garn màch. Ja. schùnsch wèis i jetz èignentli nìt. Oh vìllicht wàs i gemàcht hàb vor Zitte. Wie-n-i gschàfft hàb. Voilà.

Also ìm Dorf fàhr i Vélo, wenn i Komissione wìll màche, zem Beispiel, odder ìns nochbers dorf, wenn i dert Komissione wìll màche. Vor e pààr Johr, vor'm Covid, eigentli, bìn i ìmmer ìn d'Stàdt gfàhre, Strosbùrri, mìt'em Vélo, ùn àm Kànàl entlàng, Canal de la Bruche, waje ìsch sehr àngenahm ze fàhre, àwer ìch mues zügan, mìt dem wie ìch's nìmm regelmasi màch, bìn i schon e pààr Monet nìmmi ìn de Stàdt gewenn, mìt'm Vélo. Schùnsch due-w-i eigenentli nìe spàzìere fàhre mìt'm Vélo. Fer mich ìsch's... so wie s'... Auto odder gehn, nochdem àss witt odder nìt so witt ìsch, nìmm i s'Vélo, odder schùnsch ebbs. Odder geh ze Fues.

Dàto hà'mr ké Vìeh meh. Mìr hàn e Hùnd ghet. Mìr hàn Kàtze ghet. Ùn dìs ìsch so trüri. Wenn se starwe mìen odder krànk ware odder zàmmegfìehrt ware, wàs pàssìert ìsch mìt de letscht Kàtz, àss mr kééni meh wìlle. Mìr hàn àwer d'Kàtze vùn de Nochber, wie éfters bi ùns sìnn. Ùn d'ailleurs ìn de Gàrte Schisse, àb ùn zü. Wàs nìt so àngenahm ìsch. Àwer schùnsch hàà'mr ke Vìeh meh dàto.

Wàs i ìn de Schuel àm lìebschte stüdìert hàb ìsch rachne, Mathematik, mi'm euh... cours moyen bìn gewann, euh... bìn ìn de namli Klàss gewann wie die wie e pààr Johr àlter sìnn gewann ùn de Certificat d'Etude gemàchte hàn. Ùn mìt'eme Maidel üs der Klàss hàà'mr ùns ìmmer getriwe fer Calcul mental. Ùn (...) schnallschte gewann (...). Ùn dìs het mr rìchti gfàlle, ùn schùnsch hàw-i garn... Sport gemàcht noch vùn je har, ùn ìch weis noch wie de Inspaktor kùmme ìsch hàw-i ìhm mìen säje, wie mr (...). Mìr hàn e Strànd ghet, wie ìnger'm euh... Balcon vùm erschte Stock vùn de Schuel (...) ìsch. Ùn euh... dhääm, ìch bìn ùf'eme Bürshof ùffgewàchse, het mr de Pàppe euh... Strànd (...) ghet, i hàb kenne üwe. Dìs ìsch rìchti Toll gewann. Später noh bìn i àls oei gerannt, hàb Cross gemàcht, ùn schùnsch ùff de Stros ranne, bìssel àchthùndert Meter, ùn fùfzehnhùndert Meter, àwer gschwìtschte, s'gfìztschte ìsch ìm... dìs ìsch ìm Fald loeife gewann.

ah einer von de film wie àm lebschte hàb esch gleuwi les bronzés font du ski des kàmmr weiss'i veel mòls sahn ùn esch ìmmer zum làche waije mr làcht jo schlìssli nìt àlle deu ùn esch hàb àm liebschte film wie comédie sìn nìt die polezei dìng do wie ìmmer mort ùn tod schleu esch ùn euh des schrekli nä àm lebschte a film wie mr m'r geut làche kànn sowie les tontons flingeur euj wo eingentli sìns elderi film naja

wàs'i àm lebschte esch ess ìsch gluewi Beeftek pomme frites ùn sàlàd ùn dessert solàng wiem'r kehn déssert het gasse fìngi hetm'r nìt fertig gasse ùn do essi garn oh ganzes trivelekueche mìt euh meringue dòve mìt nòsse des esch a genoss (dìnkendli) alli éclaire äw sch'glueb ja so zìmli àlli déssert eigentli chòcòlàt mousse àh ja ùn chòcòlàt hàwie äw garn

Ìch hàb oe schùn Häämweh ghet, ìm üsslànd gewohnt hàb. Ùn... ùn gschàfft. Àm schlìmmschte ìsch àss àn de Wihnàchte gewann, wenn i nìt hääm hàb kennt. Ìm e frìnd datt i soewe, profìtìer, genìesch nochhar d'hääm wìdder besser. Un èèns ìsch sìcher : e Elsässer kùmmt wìdder... ìmmer wìdder ìns Elsàss zerrùck. Dìs kàà'mr gàr nìt àndersch. So gànz glìckli (...) àndersch kàà'mr nìt sìnn. Àwer wenischtens sìeht mr (...), wie scheen àss es dort hääm ìsch.

I gloeb de schlìmmscht Film, wie i gsahn hàb, s'ìsch gewann, ìch bìn fùfzehn Johr àlt gewann, de Dokter Chivago, waj eigentli het minni bescht Frìndin mìtgzählt ùn het si Ands Lìed àndersch ìwwerlèjt, àlso bìn i ellän. S'ìsch zallamols <hesitation> Cinema ùff'm Prjet gewann, ìn Strosbùrri. (...) ìch geh jetz do oei ànne. Ùn noh bìn i... wàs mr nìt gfàlle het ìsch wie àss i gànz ellän ìm e Eck bìn gsase ùn kelle, waje ìsch so romàntisch natirli. Ùn ìch gloeb wie minni schlachtscht Errìnnerùng vùm e... vùm e Film.

Bìn bsùndersch stolz ùff minni drèi Kìnder. Ùn vìllicht oei ìwer s'Buech wie i gschriwe hàb. Wie minni Eltere verzehle, wie se de Krìeig erlabt hàn. Màmme ìsch ìn Orenoei gewann. Sie ìsch elef Johr àlt gewann wie de Krìeig üssgsch... üssgebroche ìsch. Ùn de Pàppe ìsch Malgré-Nous gewann, ìn Rüsslànd, Ükräin, ìn Tschekèi, wie wèis ìch wie ìweràll. Ìch hàb dìs Buech wìlle schriwe, àss d'Ankelkìnder, vùn minne Eltere, àlso minni Kìnder, wìsse wàs se erlabt hàn, wàs se mìtgemàcht hàn, ùn vìllicht eso s'Lawe bìssel besser wìsse ze schätze, ùn Alldajlische.

d'Längscht Rèis, wie i gemàcht hàb ìsch niinzehn-hùndert-àchzisch gewänn. Do hän m'r vorgenùmme ghet : ìch wìll e Kehr ùm d'Walt màche. Noh bìn i zeerscht ìn Hong Kong ghàlte, bìn ìmmer elään gerèist. Àlso ìn Hong Kong, nùmme, do hà-w-i mi nìt so rechti àm Plàtz gfìehlt. Ìch bìn nìt gànz euh... gànz sìcher gewänn. Schùn emol bìn i ùfgfàlle nàtirli mìt denne vìel Chinese, hàb d'Sproch nìt kenne redde. Àlso bìn i do numme vìer daa gebliwe. Von do üs bìn i noh ùf Hawaï. Hàb erscht noch ùf Jàpàn gewìllt àwer, dìs ìsch euh... zù tir gewann. Àlso bìn i nìt dert ànne. Ùn Hawaï het's m'r so gfàlle, àss i Ands Lied d'zwei nachschte Monet dert bìn gebliwe. Waje normàlewis hà-w-i noch ìn Florida e Hàlt selle màche. Dìs hà-w-i àwer noh s'Johr druf gemàcht, ùn bìn direkt von Hawaï noh hääm, waje... hàb wìdder müen schàffe nàtirli.

s'esch à ...konzert gsahn schon à vil net àwer euh do sìn mr ìn de ober gewann ìn pàris mìt de mànn g'schwei het des ùns g'schankt weil si hàn regelmassi platz no hàn se uns eijeri zwei platz g'schankt ass mr des euj à mol kenne erlawe mìsch à obergewann vom ....... super

Hitt ìsch bi ùns zìemli Wolki, àb ùn zü trepfelt's sogàr e bìssel, i glab hitt Owe wìlle sa Raje, odder hàn hitt midda schon gewìllt, àwer bìs jetz het's nìt gerajt. Ja... hoffentli kùmmt bàll wìdder d'Sùnneschin, d'Sùnneschin, waje, s'het ùns schon lànge gfahlt mìt'm Nawwel, wie mr hàn ghet do (...) Raje, Raje, Raje, Janner ùn Hornung. Euh... Ja, mr labt gràd ùf, wenn d'Sùnne schint, ùn Liecht euh... Liecht ìsch wìdder.

Vor e pààr Doe hà mr e scheni Wànderùng gemàcht mìt mim Kàmàràdel, wie mr regelmasig gehn mìtnànder. Mìr sìnn euh... dùrri s'Fald waje s'ìsch drùcket gewänn. Schon wie (...) düsse gewann. Ùn do hà mr zeerscht ùff ènere Sitt euh... sechs Reh gsahn. Ùn ùff de ànder Sitt vùm Kànàl wie mr zerrùck sìnn sìn wenigschtens e Dùtzend euh... enfin meh wie e Dùtzend noche e mol (...) gewann. ùn dìs ìsch so rìchti gfìtzt, we'mr so... so Tierer seht. Euh... mìr hàn oei Storricke gsahn. Wàs hà'mr da noch gsahn ? né dìs mol hà mr kén Hàse gsahn. Àwer die... die Reh die ìsch rìchti... rìchti sùper, wann'r oei witt devùn ewag ìsch. Àwer wa'se so nàh sìnn, wenn mr se so guet seht, ìsch rìchti àngenahm.

"wenn mi fer Foosenacht d'hatt verkleide d'hatti glieuwi as ""go girl ?"" ahnzehn in erinnerung wie dert in Amerika gelabt hab a will"

Minni Eltere hàn e Büreréi ghet. Noh... hà'mr nàtirli zamolls viel Vìeh ghet. Mìr hàn Kìeih ghet, Mallickkìeih. Ùn oei euh... Mìllich verkoeift d'hääm. Ìmmer vìel Litt kùmme morjets ùn owets. Mìr hàn Söi ghet. Nàtirli ìsch (...) de Métzjer kùmme àlle Wìnter, fer se ze schlàchte ùn nochhar Wùrscht ze màche, ùn Jambon. Dìs hàn d'Eltere noh àlles euh... gerächert. Sie hàn e... e rächkammer euh... (...) ghet, ìm Hüss, ìm Kaller nàtirli. Noh hàà'mr Kénjele ghet, hàn Hìener ghet. Nàtirli Kàtze ùn Hùnd. Ùn wie i gànz jùng bì gewan hàà'mr oei Resser ghet. (...) zwèi. E wisser ùn e brünner.

Minn scheenscht Klèid, (...) Rock. Obwol i nìt éfters (...) troe, waje i vertroe d'Schue nìmm, wie dezü pàsse. D'Fìes màche m'r glich weh.

wàs'i ìmmer mìt nehm ìsch egàl wo i ànne geh esch à nòsdiechel d'schlìssel ùn hitzeudeus euj efters de téléphone ùn nàtìrli meuss d'brill dezeuch sònscht kànn'i nìx lasse ingerweise

Mìt dem wie noch Wìnter ìsch, hàw-i noch d grüene Pflànze hìnne. De Zitroneboem. Der troet d'ailleurs dàdo Zitrone. Esse àlli ebezitte äni wie mr gepflüeckt hàn d hääm. Euh... Ibiscus, der vertroet aa nìt euh düsse ze bliewe. D'àndere sìnn àlli düsse, ìn de Garage. Ùn ìm Sùmmer màch i àlles nüss ìn de Hof.

Ìch glab fer mich war de beschte e mol Doe, wie i nix ze màche hatt. Dìs pàssìert àwer nìt waje... ìch kànn's nìt lonn. Ìch wìll ìmmer àlles ferti màche vor àss i mi ànnesìtz ùn nàtirli ìsch owe ùn ìch hàb noh nìt àlles gemàcht.

D'letscht Üssstellùng wie i bìn gewann ìsch wohrschins s'letscht Johr ìm Septamber ìn Strosbùrri, ìn de Stàdt, wàs mìr nanne d'Üsstellùng. Foire Européenn. Do prowìer i normàlewiss jedes Johr ànnezegehn, ìch ìmmer ebbs ze entdecke. Ùn ìch weis fer d'Eltere ìsch dìs groser Üsgàng gewann, bon de... sallamols wenn se Tracteur hàn gebrücht odder ìsch egàl wàs. Wenn se ùff de Üssstellùng koeift (...) so Gschafter ùn so dìngs gann. ùn de Pàppe so wie d'Màmme hàn nàtirlisch vìel gschaft mìt de Bürarèi. Ìsch kén grosi Bürarèi gewann. Ferie hàn se àlso nìe ghet. Àwer euh... die (...) gewann, sìnn se ùff d'Üssstellùng. Jedes ùff sinni Sitt. Hein dìs ìsch ebbs wie mr ellän mues màche. Schùnsch verlìert mr si sowieso.

a Sandung wie esch horig garn luej esch Karambolage ùff ARTE um Sùndi oowe esch fìnd des esch zü g'wetzt un mer lernt ìmmer ebs dezü wie mr net kànnt hett zudem ass mr meint mer kann Ditschland mer kann ditsche j'awer ìmmer ebs wie m'r nô nìt het gewìsst

Bi uns dhääm duet m'r de Àbfàll wohrschins schùn... ja i datt sawe ìwer drissisch Johr sortìere. Vor Zitte hàà-m'r au s'... s'Glàs vor de salle polyvalente àb mìen euh... ànne mìen brìnge. Ùn euh... Zìtter e pààr Johr jetz schùn euh... euh... wùrd's d'hääm àbgholt. Pàpier... ùn Carton... hàà-m'r (...) ìn jedem Zìmmer, ìn jedere... euh... zweiti Poubelle defìr. (...) Wùch gelaart, odder wenn se voll ìsch. Ùn nàtirli hàà-m'r... vor Zitte mìschthüffe ghet ùn jetz hàà-m'r euh... Komposcht, wie m'r euh... Wo s'mr euh... we'mr euh s'Gemìesränd odder ìsch egàl euh... drùf kànn màche. Ùn mìt dem, wie m'r euh... zü de euh... Strosburjer. (...) hàà-m'r jetzt oei Kompost, wie m'r euh... Dìngs sortìere, euh... wie, wàs m'r kocht hàn. Ìmmer nàtirli nìt ùf de... ùf de Mìscht dhääm wìll màche, àss es nìtt d'Ràtte ànzéit

Ìch gloeb, es ward de Litt ìhri Gedànke ze lase. Bon teilmols ìsch vìllicht besser wà mr se nìt kànn lase d'ailleurs. euh... àwer àb ùn zü... kennt's schon lùschti sìnn.